Birlashgan qirollik boy tarix va madaniyatga ega shekspir, kabi san'atkorlar fudbol va kriket kabi sport turlari bilan tanilgan shuningdek qirollik oilasi va ularning an'analari ham e'tiborga sazovor.